ଜନତୀ କୀ ଅଗର <hesitation> ଭୂଜନ ବନୀ ବାଲେ ହୈଂ, ମୈଂନେ ତକ୍ନିକ୍ଯାର ଉପ୍ଯୋଗ କରୀ ସକତେ ହୈଂ, ଜିନତୋଂ କୀ ଆଜକଲ <hesitation> ଲୋଗ ମୈଂନେ ଅପନେ କୀଛନ ଡେ <hesitation> ଓଵନ୍ଡର ଇସ୍ତମାଲ କରେଂ, ଜୋ ଥାରୋ ଜଲ୍ଦୀ ଖାନା ବନୀ ଜାଏଂ, ଔର ଏକ ଆସେ ଲୂଟ୍ରିକ ପ୍ରେସର କୂକର, ଇଥାରୋ ଇଥାନା ଅଚ୍ଛା ବନ ହୈ, ଯେ ସବ ତକ୍ନିକୀ ସମଯର ସାଥ ବଦଲତେ ଜାଓଚୀ, କି ସବ ସ୍ମାର୍ଟ ବନତେ ଜାଓଚୀ ଔର ସ୍ମାର୍ଟ କୀ ଚୈନଲ ଉପ୍ଯୋଗ କରେଂ, ଇଥା କୂକର ହମ ଅପନା ଥାର୍ଣା ବନୀ ମାର କାଉସଲ ରହେ, ସବ ଯେ ତକ୍ନିକୀ ପରିଵର୍ତନ ଲାଗ।